E fomba hampifangaroa e voamaigny ame sakafoko, da ovaovako matetiky gnaniko enazy sha, ohatra hoe androany aho zao da saramaso eky sambeza zash, omaray aho voajo, ambadik'omaray agniko <hesitation> da petit pois, akoa zay avao ovaovako isan'andro gnaniko enazy.